A i sun due tipi dë furn, a ie cul a gas e cul eletrich. Cuandi t'lu vische cul eletrich a ie 'na rezistensa, sempre cume la lampadin-a ëndrinta, a pasa l'eletricità ën stu toch dë fer e ël toch dë fer a së scauda, mach che sta volta si a së scauda propi dë pi e pöi a ie ìna ventula ch'a fa giré a fa giré l'aria ëndrinta e a cös la roba